بلی اور <hesitation> کتے دونوں الگ الگ دنیا کے جانور ہیں، ان میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اب نیچر کا فرق کیا؟ تو کتے اکڈام لائل رہتے، فرینڈلی رہتے۔ بلی کیا اکڈام انڈیپنڈنٹ اٹیٹیوڈ والی رہتی۔ بلی ٹریننگ کیا ہے؟ کتے کو ٹریننگ ایزی بھی ہوا تھی، لیکن بلی کو کیا ہے بہت مشکل ہوتی۔ بلی موڈی، سمارٹ رہتی۔ بلی کا اور کمیونکیشن کیا تو ک <hesitation> تے کا خالی بھونکتا رہتا، پونچھ ہلاتا رہتا؛ بلی کیا ہے سدا میاؤں میاؤں میاؤں کرتے رہتی۔ اگر انہیں پیار میں ہے تو سلو میاؤں کرتی، اگر اس کوں غصہ آتا تو گھراتی رہتی۔ اب ایکٹیویٹی لیول کیا ہے؟ تو کتا اکڈام فل ایکٹیو، انرجیٹک رہتا؛ بلی کیا ہے ہمیشہ آرام پسند رہتی، سوتی رہتی دن کے <hesitation> چوبیس گھنٹے۔ اب ٹیریٹری میں کیا ہے؟ تو کتا گھر کے ہر کونے کا باس رہتا؛ بلی کیا ہے صرف اپنا فیورٹ جگہ ڈھونڈ لیتی، وہاں پہ کوئی آتا تو اس کوں وہاں سے ہکال دیتی، لیکن گھر میں کچھ بھی ہو جان دو لائٹ مار دیتی نہیں۔ کتا کیا ہے گھر کا کونسا بھی کونہ اس کا ہی ہے، صحیح بول کیا باتا۔ کتا کیا ہے فل اکڈام بھائی ٹائپ رہتا؛ بلی کیا ہے اپنی دنیا کی رانی ہے، سمجھو۔